ذات مساء اكتشفت صيادة مسنة زجاجة تحتوي على رسالة وسط البحر فتحتها بحذر وقرأت الكلمات اللي كانت مكتوبة بخط يد قديمة تقول ساعدوني أنا محبوس في جزيرة بعيدة قلبها بدأ يدق بسرعة وتذكرت مغامراتها القديمة قررت انها تحزم اغراضها وتطلع تبحث عن صاحب الرسالة